Otu ha vah roh rohtohk fah si koh otohk ha rori fah si aro ori beh keh holt eholt onong kohmohkanah meh woh kam mimsi bam bi owoh abanoban bi tey onong kpenangkpen oweh koh ari mi igbimogkpaabi agbin roh rohtohk fah si odd oh wuno oddoh esha oh odden okoko bao odey egwomi baow kpenangkpen feh daho bah si, sih odey foh deymeh ani otohk ashemi ovah ani mborg soh ibeh danni akohi ovoh dey meh ani orip afu ohuri afu foh orip afu koh mah dah womah onongheya dohk kah dey koh yagbin eh odah kah rah odah ahehe nongho oddah abazeh dah woh meh onong ha chen ha fue orip koh jiweh so moh ronghe orengha mah kwann moh who mah dadah moh renghorangha wah moh renghe bi beem khe bem beem manah moh kpowa yoh ebay sth hot ki jiway oyo kah mah kpa ayohkpa ayo kah kpo am mai mai uyo kah kpo iddik kah dem kah dem arangkheri kabeh kereri tarah obazehub beh kpay esha kah abeh mah rengha ovoh dey meh beh cho tohk eh meh woh kam bembi ayo vah vah ayo panong oh bong yingha moh seh sha moh renghe sha duma moh soh woni ovoh dey meh vuh saman damoh moh kpay moh jibeh beh hamoh tohk kah beh che beh hamah odik okah kah kabeh gba handnam hoh kahr sabeh taro ottey sabeh ottey saman okar kwam ogbe kwo woh wa kpen kehro ozum borgk foh si okoh mahn eh teymoh onioh kporah okporeh mahndowo kwa ayo kpanong bani bani beh kpo obara eh bong owuni sa bong womeh ayo bani akeraha vuh owoni kabeh wome ayobaning ache de okaranong Owuni sah beh womeh ayo ashosha kub owuni sabeh womeh onong kpenangkpen okpay esha kwe ha n baha hanbaha nbaha nbaha owoni koh noh owoni odey edah asohzonu ahambaa akehrong toh edah a kehra vouh aham bah a kerah vu phot idah akehra kup amemba kehra kup cho koh dey anang beh ochatohk koden cha beh jih foh onong omoh boh dabh odehb keh sha okaka meh woh kam bambi tey moh yin kah moh seh sha, esha owoni kohum ha yimah akpora toh oyo oden manya kwo woh meh bi shit moh si iddik mah bishit moh moh si meh ovah moh hamotohk fah moh chi be ni mani ha luhi ha ewon temeh ayina aba yi eyina che hey dey echikpa eyina eh che ho dey ogbohoro eyina che hay dey akpeney eden kpenangkpen cha rengha yin yineh odoh main foh odah fah kpay kpoy main eyina doh otohk vah kpenangkpen che tem cho obehnorbi tey asi sayh eyina doh oddik kah ji ehort kah rouh rengha bi bem otarohi nongheya koddah kah moh rangha moh rong akpen vah diro diri moh yagbine madi igbimogkpaabi ozum mahn okwo omembi moh koh si iddik sah amoh zimoh kehri foh saman moh ni ayo iddihk si sah obienghy moh roroh tohk igbaha akoh toh foh aza ra fu si owe kohwp abowa si kpor afonah achina ho wohi kwo kah ma sibi nnah hamo gbe mah hameh hoht taro oyoh anah hama moh ogbe anah hama erima tarah oyoh duh showp akari chen moh toh mah foh fah hama si afoh ojiwo nangho tarah okhumo cho kobo roro meh woh kam miben bi ayo kwam oh bong kwe moh keri oddy wa. Moh gbaha odik duma moh say ayinah ayina edamo dumeh akpe cha eyina doh ayina arengho ogwomi soh eyina doh eyina arenghe egarri sha oh eyina ekbe kpenang kpen sah si che ochahtohk ozimoh chatohk okwo eyina doh abah yoh bong kuh moh say ayina embembe samanbi moh yinga moh seh ayina moh nioh kporeh mohni ibeh danny owoweh roghe rongha soh otohk onong chein ha kehri akeh keh onong chen ayi mah duh woh mah akah kporah akeh kerohnong chen koh si kah vah si oruhabi efah kaham ahama but idia awoh kah foh soh asah eyina duma ehyoh areh dah foh eni hoh bob keren osoh otoh foh onong amanbi osoh foh h daho wahi chen abahe bi roihe ohun kam nongho tohk keh kin si ohuri boh arongho toh fah say arom bi ebeh say tem ozino chinah arong owoni den cha si sah mahn woh odaha fah obanoba na bi moh say eyina ayo bani beh h beh azima peh sanonghe ayobani beh beh ayawapeh ayo bani beh zoha ndam sohnong utem ayobani beh zoha ekpo sonong agbon ayineh dani dani domeh abahyoh eden kpenamkpen sah vah si eyina ejib enangho enang kuh moh chom keh kooh meh asay eyina duma ovah ojib onanghaman onangha oyagbin saman ojibwo nanghowone saman ibimogkpaabi onongha tem samman bi onong kpenangkpem koh rongha beni be asi kahm ho boug ottohk kodey kah ha binah si bi igbimogkpaabi ho effa ohey mando wah kwo imi bah mahu bi bong tey moh yineh eyinahey Moh si eyina moh si che kay eden oka ka eh moh ayo kpamnang obira moh yineh eyina dama moh woheh eyinah duma moh woheh eyinah duma key den obanorbanah bi gben ẹ ẹ ẹ oya kahyaha makudo woh came be moh say tey moh zorah ayo moh keyridik sah ayo amasi moh say ayo bani mah dah woh mah beh monikom eyinah bomeh madah ewo kohb oh china ki beh ozum fer ayina bomeh ayo danni mabeh woh mah beh si ikom eh eyina doh ayo banni mah beh woma beh wonnah agban agban ho ohum ayin ah beh si ihum ayina doh ohuri bi koh shop obinna zah ibeh seh odey yina abah yoh eyna kah den kah den kah den kah den odey ayina tey moh si eyina duma ovah kwe tongha ojib onangha mahn eh obano ba bi moh say eyina duma obano ban bi koh akeri otoh foh yo si odahno abinah aza si idoh yoh osoh ozum arum bi ho odanbo-abina azah si iddoh yoh osoh zom arum hoh odammodam ayi aseh ayina duma cho asi che yan meh mahu doh koh ray obaho bi kireden sin si okpa hoh aranghe den duma asi ayina duma ovoh dey meh aro chatohk fah chi kpenangkpen fah moh rima bi ship ofon ga ochaltoh feh eworeh moh moh si moh clohtohk eh cevae moni osham omeh eyina eyina duma samaneh seh amah gba mah obro daho bi mada showp a china hibe duma abeh ma won echakkpo awah abowah abang bangho ayina doh otohk kpenangkpen foh onongheya osi tarah etem chedumi dah yini he yam bon oweh hokoh imembi chotohk eh ayina doh but tay moh zoh say ayina duma ayah keh jib onang mahyh eh instead kah woh wah ohum atongha.